Ararɨsieyǝ mɨ ararɨsieye kɨtɨŋkǝ yɨ kpii lǝ wɔɔ, wɨ kaamɨ ɖarɨsiepoŋpirǝ. Mɨɨ sanyaa mɨɨ akpɛɛ. Yo otuisa ataa yǝ fɨɩ yɨ ŋ caa. Kakawe wɔɔ, akpɛɛyǝ soŋ yɨ ke kpii. Akpɛɛyǝ wǝ́ lɑ̌ apaapapaapapǝ ǝtɨtǝtɨtǝpǝpɨ kǝŋ fɨ pɨ ŋ caa. Pɨ ŋ caa mɨ wɨrieŋkpǝ mɨ gbɛɛrǝ. Kɨnyaanɨkǝ wǝ́ pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨ ŋ yee akpɛɛ, pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨ ŋ yaa akpɛɛyɨwe paape pɨ ŋ fɨ pɨ ŋ caa wɨrieŋkpǝ mɨ yɨ. Pɨ lóo toŋ mɔɔrʊkpǝ mɨ kpɨ, pɨ lóo toŋ gbɛɛrǝ pɨ ŋ fɨ pɨ ŋ sɔɔ vwepǝ mɨ ǝywe ŋyɨ akpɛɛye lo omumuŋyɨrɛ yɨ kpii kʊraa pɨ ŋ fɨ pɨŋ kii mɛŋwǝ rɨ pɨ ŋ tɨnɨ rɨ pwɛŋtiʊ oturu ya yóo ŋuŋ. Asɛ ŋ wɨ we wǝ́ pɨ lóo pwo wɛŋkpǝ wǝǝ. Paa gb ɛɛ kɨnyaanɨkǝ wǝ́ pɨ la yaa wɨ ŋkpɛ. Rɨkɨsa ararɨsieyǝ wɔɔ, ararɨsieyǝ wǝ́ yǝ́ǝ fɨ yɨ ŋ caa wɨrieŋkpǝ, ŋyɨ wǝ́ yóo toŋ gbɛɛrǝ ŋyɨ ke wǝ́ yóo toŋ mɛŋwǝ yɨ ŋ wiilii. Akpɛɛye wɔɔ, ararɨsieye yɨ kpii mɨ kʊŋʊrʊkpǝ pɨ la ŋʊrʊ pɨ la tɛɛ duturǝ ɖii biipipiipiirǝ gbii, wɨwʊrʊceŋceŋkpǝǝǝ. Wǝ́ ɖɨwe dɨ dɛɛ mɨ wɨ kpii ŋʊrʊyitɨ wɨŋʊrʊyitǝkpǝ ŋʊrʊtatǝkpǝ mɨŋkɨsa wɨ kpii wǝ́ wɨ loh koo rɨ ŋʊrʊtǝniǝǝtǝrǝ. Amaa tǝkʊraŋaŋtǝrǝ gbii. Ŋyɨ omumuŋyɨsa ŋ́ a nóo pwo tǝniǝ mɨ tǝkʊraŋ pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨ ŋ lɔ ǝsǝǝpǝ rɨ. amaa ǝpǝ pɨ lóo toŋ ǝfǝŋbǝ, cukutufǝŋbɨsa wɔɔ, pɨ wǝ́ pɨ lǝ́ǝ fɨ ararɨsiemumuŋyɨsa wǝ́ pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨ ŋ toŋ yɩ, duturǝ ɖii ŋyɨ eyɨwe yɨ naanɨ yɨɨ yɔkɔɔ rooroo. Nyii nɨ, pɨ lɨŋ. pɨ lɨŋ fɨ ɖɨ ɖǝǝnɨ pɨ caa rɨ nyarɨwǝ ka anyɩŋ ŋkǝ tɨrɛ wɨ lǝ pǝ. Ka anyɩŋ ŋkǝ gbɨrɨrɛ amaa ǝsǝǝpɨrɛ pɨ la sʊʊrʊ nɨ rooroo! Paa wɔɔ, epiipiyɨsa wɔɔ, arɛɛ yɨ kpii yǝ́ǝ fɨ yɨ ŋ caa, wɨrieŋkpǝ. Arɛɛ yɨ kpii yǝ́ǝ fɨ yɨ ŋ toŋ mɛɛŋ oturu ɖɨwe gaarɨ paa vʊʊ naanɨ mʊŋ wʊŋʊrʊkpǝ wʊʊ kʊraŋ, wʊnɛŋ fɨ ko wɨtǝ wɔɔ, o lóo koru o muu toŋ mɛɛŋ mɨ wɨ e mɨ wi rɨ nyarʊʊ. Paa wʊrʊkpǝ wʊtaa mɨ wʊtʊʊ mɨ ǝyqqnɨ wɔɔ, yɨ yǝ́ǝ fɨ yɨ ŋ caa wɨrieŋkpǝ, yǝ́ǝ fɨ yɨ ŋ toŋ akpɛɛyǝ yɨ ŋ sɔɔ wvepǝ yɨ ŋ riili. Kaawǝ asanyaapǝ ke oo pǝɨ kpii wǝǝ mɨ wɨla wʊŋʊrʊkpǝ. Asanyaapǝ paa wǝ́ yǝ́ǝ fɨ yɨ ŋ yee oyupǝ. Wǝ́ yǝ́ǝ fɨ yɨ ŋ yee oyupǝ. Ɨŋŋ asanyaapǝ wǝ́ yǝ́ǝ fɨ yɨ ŋ cɩɩnɩɩ otui mɨŋ a la cɩɩnɩɩ, gakɨsa e le yee yɩlɩʊ asanyaatuisa wǝ́ yǝ́ǝ fɨ yɨ ŋ cɩɩnɩ. Kɨto anyɩŋ akpɛɛyǝ wɔɔ, ɛɛ akpɛɛyǝ yɨ kpii lǝ, sanyaayǝpǝ pɨ kpii wǝ́ ararɨsie yɨ kpii. Akpɛɛyǝ ŋ wʊ ko wǝ́ lǎ akakatǝpǝ pɨ ka ŋ zaŋ. Ararɨsieyǝ mɨ asanyaapǝ wǝ́ ŋlǝ a ya láa zaŋ ruŋruŋ le jirǝ, yɨ ŋ fɨ asanyaapǝ yɨ ŋ yee yupǝ Yǝ fɨ ararɨsieyǝ yo toŋ amɛŋyǝ, ya caa wɨrieŋkpǝ yo toŋ akpɛɛ mɨ ǝyǝǝnɨ oo, ǝǝǝ.